Pos alo primeru pusiendu una retrataúra por baxu. I alogu hormi alas coloris qu'aigan, m'avíu una güena tupa de teselas de ca colol i ya lo vas pegandu porcima hormi corresponda. Es una trebajera güena pa unu solu peru assina con más genti puei sel cosa entretenía. Amus, es que si no tomas comu referencia una retrataúra o un quairu del artista, pos tú vedrás. I assina, con pacencia está hechu.